Hewan yang paling pintar tu banyak opini ngato kan kancil soalnyo dari kecil udah di ceritoin samo kakek nenek kito dulu atau samo guru-guru tentang sejarah kancil yang padek ngicuh lah, ngicuh kayak buayo, harimau tentang <hesitation> dio tapi di tik tok jugo aku pernah lihat atau di youtube gitu hewan yang cerdik itu bukan kancil bae, kek osca atau paus yang di kolam renang tu nah itu iq nyo bukan iq sih lebih pintar bae dari penelitian tu hewan tu lebih pintar di banding hewan lain soal nyo mudah adaptasi sama manusia terus mudah di atur, terus cara berburu pun aku lihat di tiktok tu osca tu punyo trik atau wacana yang lebih bagus di banding hewan lain, terus yang cerdik lagi tu kek ayam jugo cerdik dak sih, soal nyo logika aku bae, pagi-pagi udah bangun gak tau sih kalua ayam tu pagi, malam tiduk apo dak soal nyo kalo jam duo tu dah bangun, udah berkukuk kukuk pagi-pagi dah cari makan, kito kan dah bangun ayam dah bangun makao nyo tu ado istilah tu jangan bangun siang gek rizki di patok ayam